ഇത്ഥേ ഫശ് ലിഘ്ത് അത ന തോര്ഛ് ലിഘ്ത് അത ന ഏമേര്ഗേന്ച്യ്। ലിഘ്ത് ഇന്ഛ പന്ദിന്ദന്ദ ഐഥ ന പന്ദിന്ദന്ദ അന്ദ। ഉന്ദു ഓന്ജി ഹഗുര വൈന കൈതു ഏഅസ്യ് അതു പോഥു അന്ധ। അപി പേഗു പോപുന ഭുക്ക ഏന്ക്ലേഗേ ഏമേര്ഗേന്ച്യ് ബനഗ। ലിഘ്ത് പര്പുന ഓന്ജി ഏല്ജ സദനമ് ഉന്ദു ഏന്ക്ലേഗേ ബേലകു। അ ലിഘ്ത് ഐനു മാഥ കദേതു പര്ദിഏര ഭുക്ക ദുര്ഥു। പരിസി ഏമേര്ഗേന്ച്യ് പരിസി സ്തിതി മാഥ ഉസേ അകുനു ഓന്ദു। ഇത്ഥേ <hesitation> ഈ രീഥിത തോര്ഛ് ഊര് രീഥി। കേല്സ വന്പുന്ദു പന്പുന്ദു അന്ധദ ഐന ഉലേ ബത്തേര്യ്। പുന്ദു അ ബത്തേര്യ് ന മക്കു ഛര്ഗേ വന്പുന്ദു വിദ്യുതു। ദിരേക്ത ചോന്നേച്തു മല്തേ അവത ന ബത്തേര്യ് ന പപ്പു। അഗ ഛന്ഗേ വന്പുന്ദു അന്ഛ ല ഉസേ വന്പുന്ദു ഭുക്ക। ഇത്ഥേ ലിഘ്ത് ഇതു മാഥ ഇത്ല ലേദ് ബുല്ബു വര്പുന। ലേദ് ബുല്ബു തു ലിഘ്തു ബത്തേര്യ് ചോന്നേച്തു അനഗ ബുല്ബു। <hesitation> ഹോതുനു ഓന് ഓഫ്ഫുഗു സ്വിത്ഛി പുന്ദു ഏന്ക്ലേ। ബോഅര്ദന ഗഓനു വന്പുന്ദു। ഭോഅര്ദ്ഛന ഗ ഓഫ്ഫു। വന്പുന്ദു അന്ഛ സിമ്പല ലിഘ്തു ഓന് ഓഫ്ഫു। വന്പുന്ദു ഏന്ക്ലേ ബോഅര്ദന ഗഓനു ഉസേ വന്പുന്ദു।